Zah zen̈y manan̈a dimy taon̈o iôman̈a ho lasa mpan̈ano mpisôma eseky mahay in̈y maneran̈a zao donia zao fa fomba iomana nakà matetika isan'andra zah zan̈y man̈ano <hesitation> eseky fo. Fomba anoman̈ako sain̈y nakà ndraiky ain̈y nakà avô za mitady fomba hafa zen̈y anaovako raha io hoe: karàkory fa tsy raha jiàby fa efa haiko fô in̈y andeha metôdy jiàby efa haiko in̈y fo ataoko.